Nome arije oho maja riroho nome iromo de birire baja rue i oho varijaje. Nome e biriri voromo ariromo ehi va o jeni romajeje.